<noise> uli kora choo kundi wikya nomringa wanaslee tchaucha foo kamahiya. weshika hoo mwishoni kabisa kwakivetak kikashemka hata ili kitavena kaarafu ko basi ukam kikamiya shemkashemka ukatowa